Ɓoh a ya wo nvuah a lah yo ɓoh a ya ghayi gilli, ɓoh nvuah mini leh gilli, khi i kumeh ba nogho khi noghe, ɓoh dughu paghe nvuah mini ɓah yingla a loh pirah the man a ya tulo ɓah mu ya yingla a migho tebe khi yib ngibi nvuah mini ya wawu niyi khi tol ɓoh ghi a lah yo ba, ɓoh a yete nhah nvuah gilli ba nvuah ya purah nikha kiri lah na ikene yib nghibi na subbi ɓori a mi gilli amma ɓoh a ya ka <hesitation> a yaka peni yi yadda mu a ya peni wo muno to nvuah ya khe noh ri tebe nvuah ya wuni mun ɓamburum ɓoh a ya naghi gilli ɓoh a tigh man a nzali nvuah mu do ya peniɓoh ba ɓamu ya tughi ni amma ɓoh ɓah mogho pureha nzah, veh ni tughe, toh neh nvuah mini ya nungh na yi tebe ɓali yuah ying nghibi, kuma nvuah iya wuni mun ɓamburum ɓoh ya kyah nfwah nvuah mini ya bina tigho a nfwa, ɓoh ghi kene kumo yo a nfwah ɓoha fwoh ɓah yo kham ba nvuah mini ya yuh ni nnah kuni a lah ni fwah a nfwah, ɓoh iyu’ah ɓoh i gabwun ba na iyu na bi wun ni fweh a nfwah, kuma ɓoh nyuba nvuah mini ya wawuna doɓe a nfwah mudona a ghiri ɓamule, nvuah manang a lah. Ɓamu nah ma nvuah maba a lah toh na ɓamudo nari dama ni ɓamburum bashangme ba, yanda ma yori wo muno ɓoh a tigho nvuah a tah yo, nvuah ya khe nore wuni mun ɓamun ghi mu yara nghabi wo muna ya nghakibi nvuah ki lib, tebo ɓoh isa ba wuri nungu ba ma yo ma ya mun nungho a mi ghiyo ba, ɓoh a gabi ba sai a tukhlo ah nvuah mini yayen nvuah mini yayen, nvuah mini yayen nvuah mini yayen, na yo ma ɓalo ya nungu yo ba, amma ɓoh a ya peni nvuah toh khiri lay ɓo, ba ɓamuya lutiah kuni ndo, tebe shaklima nvuah yo lelle nvuah muado yete ba nungtelo ba the ni ɓamburum a nzhereba, ehn nuvuah a lah ya wawana kha ken kene kha ning nvuah, nuaha ya penibo lah ba bami yinglina a loh, a pagh kowa wuni ya pagh kuro tarum ko yining ka fwah killi, na nvuah yi kyah ban ɓira ba, e shakle a ɓirah ba <noise> Ba ɓamuya tughi gyo, amma ɓoh a yete nyayi gilli ba, nvuah ya purah ni kyah khiri lah yadda mu ya puri yi ma purke nu’ah ri, so nuna mpeni chewa nvuah mini manang ni ghi ligha a lah, tebe nvuah ma yake wuni ɓani burum ɓoh wuro nunguba na wuri nvuah nungu ba, ɓoh a nunggna muno wuro nnngu ba nvuah mini ɓoh ighe, be i ghe ni yo nuah a giroh ni iya peni yo, nvuah yakam wo huloh, iyankam kuma wo peni ɓali, ɓoh aya ɓom nvuah lela boh nvuah paghgi na ɓughi keme shinnung na bughi to nvuah mini ya dob ɓoh a lah bama the nvuah ya wuni ɓamun, boh a ɓugho yi ele ni kyomi shine long yiri wawuna fwa yuah a wuro, amma ɓoh lidua ni bughi, toh ya fwah kumi ba